Untuk busa hedi sona busa biasanya <noise> nanu masalah bisa biasa muta biasa nanu masalah nai nisina boma bisa nanu infeksi boma bisa juga masalah nai duina.